أقول أفظل القدره على التحكم في الطقس لإن كذا أقدر أغير الچو حسب مزاچي يعني أقدر أظيف المطر وقت ما أبغى أو أخفف الحراره القوه البدنيه الخارقه حلوه بس التحكم في الطقس يعطيني القدره أكبر على التأثير في العالم من حولي.